Nyaku sio karia ngkatou kumoyai umoro lima pulu delapan taon taimo anam pulu taimo lansia sio karia yo se karia yaai karia kung kantor karia kusema payang wea numa karia ku se witu jemaat se witu masyarakat apalagi se wiam banua tan se se sio se karia ku adalah se jamang ku ya di witu sekiran unumur nera ya empat puluan akat akat enam pulu nepaku wo ku ma ka karia an keria nera nu nyaku sa wiam banua iyai kinenal nera rimean uma bahasa ku yon sera sesa sase unumur nera ma ma tambak i sekitar lima puluan berarti serase nerang wo nyaku yon sera ung kepat nera we nyaku nu sakuk ma sungkut kerea nera nyaku dema pa ke ma tudu masa mlayu nyaku tetap tumudu ma tawain sera bahasa tonsea no satui tudu ku lako sera si torona kumu ai ak tele tangu atu pa bahasa ya umba dina de pakata wangku ungu angku mo wowaen cera nitu mo ung kepaat ku nyaku tumudu bahasa daerah satu deika pengertian niwu tu de wange nuyu we nyaku wotu tuduku mekaweng kamu. wo nyaai wo nyaai unyaai tinarti nitu.